بصراحة <hesitation> أفضل أموت جبل شريكي، ما أجدرأتحمل أشوفه يعاني من فقدان أو يمر بالحزن، أحس أنه فكرة أنه أرحل أول أهون علي، وأتمنى أنه يعيش حياة براحة وسعادة حتى بعدي، بس بالنهاية هذي الاشياء بيد الله، وأهم شيء إننا نعيش حياتنا مع بعض بكل حب وإحترام.